सोमार मुइजें मोंडय, हॊ आथवडयातलो पायलो दिस। अयतार जलॊ काई सोमार कोनाक येळ्लॊ नाकात अस्त, एक दिवसची सूटी जाली काई त्या दिसा सगळ्यांचे काम धंदे चालू जातात। हॊ दिस देव महादेवाक समर्पित केला अणि ह्या दिसा सगळॊ लोग चड्सो सहकारी रवतात अणि उपास करतात।